<laughs> well ma ka ti'isɛ ti saŋa woo fu vom puan ti fu tɔgera yelimiŋerɛ. Saŋa ka sɛka boi mɛ la nari ti fu parum mɛ nyaŋɛ va'ɛ fu miŋa basɛ yɛla asi'a puan. Fu san parum hali fu wa ta va'ɛ yɛla basɛ gana fu san tɔgera yelemiŋerɛ <hesitation> saŋa woo. N makɛ yeti fu yeti fu bo la bia tiim ti a ka sakɛ a nyu ti fu yeti ooh nyu gee la bo'ori fu la paŋa. Dini fu parum mɛ amaa fu parum ti fu suŋɛ bia la ti a nyu tiim la ti la ana suŋa.